Pues nare da hua llindó be- llindó bel hiit bgu llane viu lane viu shiiht, bkiush lliñ huaji, claab, pimient, viu llic llindóga <hesitation> bsisela este bsia yä, paap viu loga chene comín, chic este viu bel hiit lone nic da hua nga tiop- tiop este ruña bel hiit llindóga len te smaan o este cald- cald hiit tiop racne len te smaan porque nic nac <hesitation> na hiit crioll guitk ne re sheta nac ne hiit graang este <hesitation> crioll- crioll hiit <hesitation> caser ni nac rsalane re ra hiit re roob ramanga hiit ranch pa nic nac ni riunne re rdaune porque nic nac cos sac- sac siit diip nu ra bel ni raudne re sheta nac ne siit a siit a goods sa ni nac ra hiit ni rdoo nes lats.